E ngal <hesitation> <hesitation> al'ada on tefai nbutta to on tefi ngutta, sai kham'yon kham'yon <noise> sai nguja non bandu baccel ngel. To on nguja ni ngel, sai tefon ko gauta e gabde, sai ndollon sai ngado non mo ba ba ndiyam kunu ni'i, to odon tuta ba kunu o yara.